ווי אזוי א טעלעסקאופ ארבעט איז אז ס'האט פון אויבן מער א גרעסערע ס'איז- ס'האט צוויי גלאזן איינס איז א גרויסע גלאז וואס ס'נעמט אריין די ליכטיגקייט פון די ווייטנס, און די צווייטע איז די אויג גלאז וואס מ'מאכט עס אז מ'זאל קענען זען זייער ווייט.